أنو أصحى بكير أصبح باكر-باكر وايد باكر <hesitation> اساوي قهوتي اساوي فطور لال -ال-اطفالي يفطرون ويروحون على الدوام وأني البس <hesitation> وأ-أروح على دوامي أنا بعد أنا وزوجي، <hesitation> واليوم يمشي اثموز ما به ولا غلطة وارجع اساوي الأكل ونجلس أنا و <hesitation> وعيلتي وخلاص.